أول إشي تستخدم فرشاة أسنان ناعمة ويفضل يكون حجمها مناسب لفمك، بعدين تحط كمية صغيرة من معجون الأسنان على الفرشاة، بعدين تبدأ من الأسنان الخلفية وحرك الفرشاة بحركة دائرية صغيرة وحركها لأعلى وحركها لأسفل، تغسل كل سن من جميع الجهات وتغسل لمدة دقيقتان ولا تنسى لسانك برفق ممكن تغسله لإنه ممكن يحتوي على بكتيريا.